Fomba fiketreha lasopy tsotra, mampandevy rano tse tegna. Hitategna rano iny mandevy, ajobotegna ao paty iny, lafa ao amizay paty iny ajobo amizay koa sôsy sôsiny regny. Lafa afaky, limy, isia sira i bakeony. Lafa hitano fa misy sira mifandotaky soa, andramanao amizay. I afaky limy minity defa azo hany zay.